ஆம், அது ஒரு சூறாவளி. நான் சாதிக்க விரும்புவது எவ்வளவோ இருக்கிறது, இப்போது என்னால் வேகத்தைக் குறைக்க முடியாது என உணர்கிறேன். ஆனால் நேர்மையாக, அது ஒரு எண்ணிக்கையை எடுக்கத் தொடங்குகிறது - நான் சோர்வாக இருக்கிறேன். இருப்பினும், நான் ஒரு சிறந்த சமநிலையைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியும். ரீசார்ஜ் செய்ய ஓரிரு நாட்கள் ஆகலாம் ஆமாம், இது ஒரு சூறாவளி, ஆனால் அது எல்லாம் பலனளித்தது-எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது இது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. நான் முன்னேற வேண்டும், அதிக பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும், உண்மையில் என்னை நிரூபிக்க வேண்டும். இது எளிதானது அல்ல, ஆனால் இது இதற்கு வழிவகுத்தது என்பதை அறிவது அனைத்தையும் மதிப்பதாக ஆக்குகிறது.